बारिश बादलन ते गिरने वाले पानी के बूंदन को कहो जात है। या एक प्राकृतिक प्रक्रिया होत है। जै मा जल चक्र का एहम हिस्सा होत है। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर जलवाष्प के रूप में बन जात है। और जो वायु मण्डल के ऊपर प्रतमा जम जात है जाके। हवा ऊपर उठने के बाद की ठंडी हुई जात है। जै मई या ठंडी तापमान के कारण जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जात है। और जब हवा तापमान एक जैसी हुई जात है तो यह पानी की बूंद बनकर धरती पर गिरत जात है।